Mety ho ara-dalà ñy fampiasà ñy vinavina ny ñy pôlisy, laha ii ro mañaraky ñy lalàña misy mifehy amiñy firenena na toera raiky. ñy fañaraha maso ñy zon'olombelo, ñy fitondranteña noho ñy fahamarina, mety amin'izay andro zay, fa laha ii ro mañitsakitsaky ñy zon'olombelo, mañitsakitsaky ñy lalàña.